Ëch dun manam que oy mëdyë animal dun jya yëkjawëy je'e t'sachpë jedun ti'i jedun myanaxpë yajnaxpë jya padyë kap's yob a'ax yë oy xik myëdyak kap a'ax yë oy nyë kapxayn nebyë a'ax je'e yaj padyë i'ityë jukyatyë.